أكثر شي طريف شفته, كان يوم رحت مع الاصدجاء للحديجة, كنا نلعب كورة, فجأة كلب جاي من بعيد وشافنا, وكأن كرر ينضم للعبة, تخيل الكل بدا يركض ويمسك الكرة من بين ايدينا, ضحنا كثير, وكلنا حاولنا ناخذها منه, آخر شي الكلب أخذ الكرة وركض بعيد, وكأنها ملكه, هاللحظة خلتنا نضحك ونتذكرها كل ما اجتمعنا.